الصين عندها ثقافات عريقة ومميزة عريقة ومميزة جدًا، الحفاظ على التقاليد وفي الفنون القتالية والطعام المتنوع والاحتفالات بالأعياد مثل رأس السنة الصينية، هناك فلسفات مهمة زي الط-الطاوية و.